El reggae es una música que me calienta l'alma. Es sentil el reggae i comu que se me passa'l fríu. El passu, ni mu lentu ni mu ligeru. Es música alegri peru tamién es escapás de tramitil tolos sentiris i tolos protestus qu'aiga que hazel. Porque essu es cosa que á dau nombri malu al reggae. Que mucha genti se piensa que es música namás que de fiesta i del porreteu i de humal marigüana, peru lo que concedió Bob Marley en Jamaica hue abondu más pallá dela música. Que nunca mos descaleçamus dela sabiuría del Bob Marley.